Ya taktak hua ma, ya tiahu muneina ma. Muneina ma hiyana setuwa. Hiyana setuwa hua anin, suda amiyaw, yaku inara inis. Inis hua anin, iyana muneina ma. Dari setuwa ma idindak hua anin, humamai nis esa. La se hakuo, ina nis bina lesa lesa. Bina lesa lesa, tu haka bote, haka ane. La aku muneina ma idindik niara, iyanara ina ra ni ara amara idinak hua. Inai, amara ee yaku inai loto kifneini ra. Era inai tua ara amara sidinak hua anis se i seni bina lesa lesa. Tua haka bota, minaka haka ana. Ayaku muneina indik iyanara. Ina ni ara amara sera amara selibaholo. Silibaholo hua anin la bawle, ta bina lesa lesa ama ta diplotaisa iy se laya bowle. Silibaholo hua anin, selibas sampe yama amlay ni ya melai sina amlai ta hesi tia bina lesa lesa, amai. Harus silibaholohe bara ama, iyam ta bisa seihili sabarangi, jadi silibaholohe. Lalu silibaholo hua anin, setiara bina lesa lesa ama ni luba. Hua ani s <hesitation> ee se seka turung rara ee laya esenin luba. Sehese hua anin sitebu ni, yama eluana. Yama eluana hua anin, se ese. E yakumunaina ibartafa inearafatoe. Imel awe eife suda amtiara nika. Anhete ese loto aku hif neina ramara rainara la hua anin hambuhute hua anin sef forok, is se forok hua anin se hatafai. Eya suda amtiara nika amtebelani lesa lesa nika, tuhaka botama tu minakat tu fafukan teranika, aninho botlote amforuk nianime, amforuk nianin ho taha amhuna leke. Hotopaya amdemensia anin bisa mesewohi bayalana eluana. Huwa anin la, aku inara akuamara seabaleyania au anin sudah sisa faunika. Sisa faunika sampe mama sudah ei idarima anin binalesa lesa anin binaka hakabota haka ana anin tura sisima ni mama au tumumuneina umhuna hoholo, la hua anin yakumunaina tuara ra amara tuara inara setaklotoi aku yamana. Yamana huan anin se ese haka aneme bina lesa lesa amani akuinara tu akuamara supaya seutera lahuan anin. Yakumunaina tuara inara tuara amara se sewohiya, sese wohiyani ya maelu wana wa anin alo hutue, wamano hutuan sampe anin. Anin puante ya halafoleni ni aku inara amara lewi. Jadi sampe anembaraku inara tua aku amara setarimara nika.